<hesitation> ni gicko th ni, ahora zy ni chinew, gulá ni rni raba lo gaxliw re ni ná gal bany xtenu’a este rquiny gá gack xgab guen guen rh esque o sea de ni runbeu la ni’ah bueno al menos náre de ni ckarunbé ra bna’ah este zian ga bná ckayuné nuu ga bná este ahora zy que rzagëzy rani liga va per este tchi na ckayn bé zacka th bná orales, quiny gygëw xmud ni, xina runzë ni ligha a rún ni gwand liga, tchi gitchich du xina rgydu dix, a laa ca zeny gulá quiety lády, gula a lo lejos de gebyu oye rckaza gwynu dix te quity lady guck, gulá <hesitation> par gunzack un nde te tchi chai ru chónu’a en lugar de-de inie quity gitchich ni gulá vasée ni este osea nii cat ni na, rh ni gigwyw rá rathe, hasta rh, hasta rh rgyny dix, the nú-nú vez este rni raba gycko ni’ah tchio rh ru runbew zacku ni stoni va, a pesar de ni rquiny gunbew gágu ni ni doo antes’ah the tchi gigwyw a laacak gulá quiet ladi run ni convenir liga, ta gygwyw ahora si que xi zy th galgyx th xízy th rú racku nu vez tipias zunew tusiuna, mas que nada ná ckayana ni ckayawa ni rni raba, cun txelu’h, cun ni zunew’ah asi que nii ah gygwyw xinaa. Gun ni guen liga esque rquiny pa th ni gigwy liga ahora si que quiety pa’ nú gyenu gan tuzy nú gaxlyw re, nú vez mas xi zy th boc niz gyew tchicáni ah rh ni na importantias tanto xcalrien nú cun xcalryen nii ah tchi guen ga ni ná tild du, nii siempre rckin pa gwynu dix cun txel nú, the quity gack dy ztoo ra cos gy gulá tchu zain zy cos rnii raba te tchi ni quëity riendy ra nii dix ‘ah, tchi quiety rundi, tchi ii rywtee ra dad, ra nan, tchi ya de tchi quiety rundy raba gán a, thci ni nal’ga ra dad mbaly tilnee laranu, lára ni, tchi tchi ruunteny gán ‘ah, lany see tip te ahora si que tchi ni rckagýag raba tchi ni zee raba loo xtizy ah per nii importantias ni ná gunu, gygwyw tu nii gack txelu, the nii ni gygwy liga nii ni va ckayaan liga nii ni gigwynew dix, nii nii gitëdydú xán nini cun ra miny, ¡hijoles! The naa rni raba este xia´n fuertias run ra miny rnii raba ¡asu! Naa nanu miny nú vez quiety rack bee di un runu xán ra dád, ra nan, per este tchi rzenu lugar gy ah tchi rantzëtzu, oyes gundý raba ndee ni quiety lády guck, ndiquy ni, ¡azu! ¿Per tu nii zunew rh ah? Mas que txélu, txelu ni va canii maziz va te miny ni rckazu na the tchi gack gwand miny, nina mas que nada tchu th txelu, bgwy venzëni te tchi gitchelu th bná zack gy te na tipias na gytchelu th bná zack gy, queity ru rá di arny rckwa ra ni get, ruuny zyab, za ni rnii raba antes, zani na cundys gytchelu th bna zack de ahora si que gygwy ni liga tchi quity gyzagë ni liga, ¡hijoles!, cos róh’gyas ni.